Kuliner makan jadi di indonesia, banyak misalnye kita main di kampung betawi tuh ada kerak telor tuh kite beli enak banget deh, <hesitation> orang betawi yang dagang kerak telor, nah ada juga tuh <hesitation> gudeg nangka enak banget dimakannye yang dagang orang jawa, tapi enak juga bikinannye juga, kalo renang enak, padang yang bikin tuh, rendang padang, pernah tuh kite diajak ame rgc, di ama yoyok cafe makan disitu,, terkenalnye sih ama ayam bakarnye, enak banget loh ayam bakar terus sayur asemnya juga enak banget, ame ikan apa sih <hesitation> asam manis tuh ikan nila ya allah enak banget ya makannya ini, kalo ci ada makan begitu hampir nambah-nambah, saking enaknye, pernah diajak makan bakso tuh bakso di ape sih di cagar alam apaan namanye tumpeh ape, tapi enak banget tuh baksonye ya allah, rame-ramai kita ke situ <hesitation> tujuh orang makan bakso tumpeh, enak banget tuh airnya aje ampe habis dimakan sedep banget tuh aernye ya allah enak banget.